Oyi wara alemaɲe be, a'o bɛ wura itilɛri be, Adɔlfe itilɛri bee, to hɛbin to'o pa bɛzun almaɲe istuare. Ro a nunɛɛ, lo naa a almaɲeyenu loo matete wa woromu, bɛɛ co arro wo bio ue mɛɛ aro yenu pan miri istuare Adɔlfe itilɛri.